Eh chist è nu discorso profondo, nun è 'na cosa che <hesitation> si pò dicere accussì che è uguale p' tutt quant. È 'na cosa soggettiva ovviament, ma si aggia pensà a 'na vita diciamo <hesitation> memorabile, bella vissuta diciamo a pieno. Secondo me è coccos che è legato <hesitation> a, alla condivisione, coccos che appunto nun piens semp a te stess, ma è 'na cosa che, 'na felicità condivisa. Quando 'a gentilezz, l'altruismo, quando vir nu, nu cristian che ti ringrazia, che ti rispett <hesitation> chilli mument bell in cui si si condividono nu piatt 'e maccarun, 'na, n'esperienza cu 'e cumpagn, cu 'a famiglia. Ma pure cu cu nu sconosciuto miezz 'a via accusì. So <hesitation> so 'e mument condivisi che ti rendono 'a vita bella e indimenticabile. Poi ovviamente so esperienze anche personali, coccos che appunto non diventa statica, alla fine 'a vita chell è, una. Tenimm sul 'na possibilità. <hesitation> Chiù chiù cos facimm dint 'a vita e chiù cose verimm e <hesitation> chiù rimangono impresse p' tutt 'e, p' tutt 'e l'arco d' 'o tiemp d' 'e cristian. Imparare, quanto uno chiù cose impara prova a fa e <hesitation> chiù diventa 'na vita piena e vissuta.